Ňiŋ cossaanoo woo yee nafaa baa soto na ňiŋ bankoo kono kaatu foo kunuŋ ňiŋ cossaanoo wool le be keeriŋ foo bii min naatalee ilafta a semboo dooyandi moole kono bare kunuŋ haadoo niŋ cossaanoo wool nte le aduŋ foo issi tara ňiŋ n'issi tujee ko ŋaa tara ňaami wo wo muŋ wo muŋ kuuleti muŋ yaa loŋ ko moo moo niŋ i funtita issa foo itele cossaanoo kuntu ati yaa loŋ koo foo ila baluuo kono woto haadoo niŋ cosaanoo woo muŋ foo a kantata baa le ate muŋ yaa la loŋ koo kantamuu moo ŋonta woo puri amuta ila buloo kono abe ite le nafaa la kommu issaa mool kamara.